الشهر مف- اشهر المفضل تاعي انا هو اكتوبر على بالك فيه الخدمة فيه الدراهم، أه فيه الدراهم ربي يبارك ثما جيهتنا راه الدراهم كبيرة فيه، <hesitation> والجو تاعو زين ما هو سخون ما هو بارد، اكتوبر انا بالنسبة ليا هو احسن الشهر ما فيه لا برد ما فيه لا سخانة فيه جو معتدل روعة طول لقعة هذاك هو الرسمي.